बरगद, पीपल, बांज, खरसु, मोरु, देवदार, सुरही, तोंणी, हैमलौक, चीड़, गुलमोहर, यूकेलिपटिस, महोगनी, नारियल, चंदन, नीलगिरी कू पेड़, खजूर कू पेड़, मोहगनी वृक्ष, साल कू वृक्ष इत्यादि।